Kenia pegua reta kuareta jou jaeko <hesitation> avati, kumanda jare vatata jei supeva jare jouyevi uvali jae jokua peru ndie avati ndie miama, choma jae jekua soo omboyea asao ndie oyaporetano jae jokua ma jaereta jou ñoguinoiarupi